Sɛ eretsentsen w'apͻw mu na w'enyi haw na biribiara nnhyɛ wo nkuran dɛ ebɛyɛ a, mususu dɛ sɛ ereyɛ a edze ndwom na adze bɛka ho. Ibotum dze dza wͻdze tsie ndwom yi bi ahyehyɛ w'asowa mu na abͻ ndwom a ͻbͻboa wo ma etum edze w'adwen etsim apͻwmudzen ndzɛmba na ereyɛ no do. Ibotum so dze wo ho abata ekuwekuw a wͻtsentsen hͻn apͻw mu odur Memenda biara, hͻn so wͻbͻboa wo.